Maghna ksin ksusaa agata vyədyatra ndar ning yahyən tsuhurgana babana aʒ dadama amunga a dʒarnna babanin maa makwarga dadani mai ma kwarga dadaniha asirana aɗba ngwasa tihala kwana mamai nussi makwar zhiilani makisgh kisga mung thaɗa kskgha uussa dughwa vidyga ya miyana ksji kdughura waɗyəgi ya awara mudi araram yamiyambiya ma dughwa ghubarg vakan babijana ko vak dadijana mung dadiji digi jiririri kyaowar ghubarg vak babəjana ksbi anyamiyami aɗba agha ndʒa da tagar albuga mai chnga chingi toh digi shagran magh ksaann ussa dga palla ndar nun ni dughwins mung ni hankal kdughwina maiha asira khankalama mung naddini kolughwins maiha asira kin kaddiniyana us dughunma mung ning digin kin tzkiy ɓagarɓag kud kladabini maiha asirana ba ɗumm wznahana asirana toh ma gatghara gatig kin iliyatra mai yatrinas a dadanina tsin dga jijara babanin tsin dga jijira arhin ar chuhurga ba maraw dʒhikna chingan kilbuga zhikna toh an ya miyama ko dughwa naaksghu ksgma daba dga jijira a mitra toh sarta wurkwa na gata vyodya an tzkiya a hinhin ma Dga jirni dga jirri ha hunehina dughun ma sirga sirg kussigni sirgabi ɓa ɓa ɓagn kthirni ko maiha ba thirs atagna a mamai albuga uhm bathirna takiya dughn ma ɓagan thirni mai thir mai ba thirya a gatgana ndʒa ndukwah wuraa amma tihala kwana a ma ba shagr ndghwa ba ksavag ukyə ndakwani asirga bayi mayi nukyə kinadakwani asirga biya a damagh baɗ tes kam tima aghnagn takiya mai chuhurga vak pal danig ki baba zarhag anda yaha ʒarh vakpalkam a gata dga jijiva ammai gatus ukyə biya ammai gata kwataki ikya babana k dadan ko kwagh sirga sirga agh mai gatganbiya agata hineh marawa ma gatghina gat ki hineha andavga mugh ndavgnan maraw ni chuhurgan va dadana a marawaa chuhurganaa dʒhikna a marawa toh ba dughun ma daba dga jijira lakwti agatgana ma gutgha gutga kdghun ashib magh shɓgana ma fu ɗulla sapgan ashargan takiya ndar hankala dughnaa ndar hankala dughna marawni hankalana marawbiha nagani ni gughun kuuda maiha nagana ma ba tiheta kwana ma zamaniyams ma ba kskghu ksg kussa ah uss ma nayi kiyavuwi kam dga jiriyai tihala kwan ma nungha nung kdugh ndakwani dagal vak babagh ba ma dyə ma dyəga tagak albug ma dyə ma dyəya tagal albug kyaruwa bama dyə ma dyəya mai takiya kwantsa a dga jij baʒhuru nda kwani mai ma dyəya tr ko hiɗikani kaga dga jiri wanii. Dama am yamiyam magh gatussa gaten gatar ɓa binchike tvakai takiya a kwaninma ndar nina ndar ya menya dughva ya menye eh toh ya menyinma ar ndar nitra takiya haraw nin nidiʒinatr kakwti agatgana ndʒa ɓagav ndukwah wuraa toh dalihiyi nda ɓagav ndukwahna aɗaba haksu ghu kisga ma dʒigha dʒiga nidigita me nji jig ki ndʒiɗagha ha taghav tug kidadata kidadana kats kyə dyə tghrag mung wan ma dahi darak vurnda vurdig da maksatra kat tagama danawa a vurnduga a vurgudaw awadʒgar dʒiga a mai nud vurnadg-avədgar ya awaramm kgwan kuss sas da naradyə ʒhilana toh katav ndukwah nun nussa marawa ama tihala kwanin nun nussa marawa ama tihala kwanin udahy shani digi ɓag nitra amma dga jir kam magh gatussa marawa kwana kisg ningh adʒarna khankakna asirga sirga takiya marawa yaatra uussina ko dughwuins mai vahs dvadv biya mai dukyəbiya nai hwatsa ghnibiya am chuhurga churg k marawa toh dama dugh ud uɗ faha dva dva kam a uud ghwalv ndakwani aɗug kaghadva dva uuda balle ma ussa magaha dvadv ai dga jijiri kaa da ushug kin duud ba ghəghən ka ga ushuda mainidigi tun dga jiriya toh dama dugh faha dva dva band kwana tag nayna dga jijir bi amma ma digi ɓagar kam agata digi jijir kdaughwa, kwana dughud harawa. Kwana mar mai gwaya ghai shaibiya ma tagaha tag kilbuga ba jiira ma ghayana mai fuha dva dvbiya sirga sirg kitakafu asigal avədyən an avədyə ghamag in ura ksava amma hulfu ksusahan tsav tihala kwanin kam dga jijir bi maba jijira dga jirbiy agata digit marawa agaha agatu li əvədya dada digita sirga sirg ta kafaa sirga sirg kussiga ma piyathaa ma gayuwan ndʒa ɓagav wuraa batihala kwan mai tso wahbiya maghna ksu ussa asirga sirg takiya ussina ma ɓaga ɓagnin karatuwa ɓagayha tihala kwana in wa gatar ma ʒamanin a kyəlmudagha arga argata takiya mung kwaɓa avdyətr aɗugna klbuga kwaɓ na əvdyətr kwaɓ kam digi digin vulgar baya ʒhigla kuuda ɗayake damaʒhgita valgav vulg kuuda agata kalkalagha mathikna thig kallakagha a ma mung dʒigila mang man mung ʒhgik man man han tha tharwa vulkan vulg ya dadamaʒhgil dama digil kan ba damanʒhgil wa vulgar kuud mai wa tukiyi kai wa vulgar kuud arawa ma ba fidana mai wa thv thig ɓakwahi sai ba yaʒhigil toh dayake yaʒhgil wa gatg vulgar kuud, lodeyake anuda mai dada kwatzkiya kisan an usudbiya kuwar kisa ba uussana awara anud anyamiyama a toh andʒu ko war ksa ba ussaina ko war gata ba digit marawa aghkghrana ʒai ma jujig kndʒidlagha in wa ma gatuss nuda magh gatagana kkwti takiya innagana kudugh menye anumga. Aʒharni khankna adʒarni krdətra adʒharni kchurganatra toh dughunama mandilghnii mandilghbina nagani kuud nayi ha sirga sirga kɓathirni maha ɓathira sirga sirga takafni maiha tzkafa badun wwahan sai atagana ah ah aɓagan kidigit tghraa amma ma mai ndukwah ghulfu dughanhn tagni masighda sig kdngh ndakwani ba hing pal buu ndakwani charii ah amma nughkut mugh tɓala ai awthaba wa dʒigar dʒiga ah kwah kwaha dga jijir bi dana wunaa mandʒa ksava ksig nuussa mang wan ɓa viig pa tangran avyədyatra mai dasi may wan ha da damavydyətrma sai da dʒir milga ma mai ndukwahi mai takiya ar tighala kwan ma kisgh ksig kusndakwani mung wan ba hing buw indagal da ma makarant umtnu inagal daɓa jarbawuutu wa kwaha tsaghwar ɓa aure untu kwar kidigit tihala kwana ai badʒal badʒig ai badʒaɗa badʒig zamen kin kichuhurgan tihala kwana amma badigi itagar naiy kuuda kalkalana magh gata dughwa a chuhurana kwanama dughwa menyema ndama a gatan takiy ya yameny ndarnitra toh lakirtn atagar kyaaruwa arɓa bincike tighra ma ɓagara ɓaga madga jijira a thaga tzkiya kwantsa zirartsa dga jijira toh ma dga jijirary thwana thig takiya dga jiiri waniya gatig kwathivna awara amitra ka gu dgdʒa amma tihala kwan dalaʒarna andʒu atagtrilbga ar mai chinga chingi a ai ndukwahbiyama a ndukwahanitr? Ah ma kwan kalkakna a ndukwahiy kalkakna awara mitri sai ma ksava ksga badʒal badʒga nidigita kikarta takiya a mana sirga sirg tsa ma changana ulbugkudahara toh hara sirga sirg kam maiy bəthiriya aɗga badʒal badʒig nidigit kam ma ɗighda ɗig kiyuwa amathai hutsgan hutsg am yamiyami, ma trda tvg nashaghvaya amathai hutsgan huts am yamiyama, maba dʒighar dʒig nidigit ko agatothirn ma maiya ndukwahi nwabi amma kalkana magh gath dughwa agata hankala ksa hankala waʒhargna toh hanakala dughwa ksiv ma vidyatr ma maraw chuhurgana dadana ma mung dadan di hankala hassamman ma baban ma uung hankal kbabana ma baban chinga ching klbuga zhikna toh ɓagwa ɓag ksa’a amma babana ma chingai kilbuga ʒhilkniya hulva nguhsahan kulum dagal ba gata uʒhav dʒhilan, maksughwu ksjg kdughwana wallahi agh huɓa ba thaɗa ba gyəgyən toh digi aɓag ninga sai agata hankala dughuna sirga sirgni kwaha mung ni dhankala ma badʒards badʒig kirviɗmahwɗa fugana kirviɗ mahwɗni mkiha dughn ma ndaya ndayan nivdyətrni ndayayabiha dughwanma ndaya ndayni bubana nɗayabihi sai mung liyahan amma mamai ndukwahi athiknai kussa jijiri, amma magh ɓagan kwan ba ɗum wana tagnayina athkna thig kussa ba shugn kwada mulku mulg kghra vagh mai takiya a man sirga sigu. Ma nukwaha mana sirga sirga ma ndukwah amai tahana ma mavakaiyi toh daman chuhurga ma tihala kwana mamar gataba takiyi kalkal baɗa vakaya kowar galaba tukiya a mathikna thig kwan tsin da da hɗgwant hiɗig ka asariya ma dʒighar dʒig nidigit dvakai sai ndukwah a amma uss ha mai dhaɗa asiriyi kam mai manfaniyani ba dyədyən ngulum ba hayi amma lakwtu athikna hwlfa kwannan kussa band kwana fag nayna sai ma ghatgha takiy ndar chuhurganatr da yaatra kbabana dʒhiilana kuma dughuni dughwa uhgyəgni mung babanhaa mung zhikn ha ar chuhurga maraw ha na mam yaamiya dughwa wadyəga mai chingalbigiya dugh ghubar vak babijana mai chingalbugya amma dugh ma ba ghubarga vak dadana da babana ma uda jir dadana uda jir babana toh ma ɓagha bag ka sa’a ba chughi akisgni ndakwani ba dughwa an jijira aɗaba vyədyətra ndayar nudughuna sirga sirg tauiy marawa wana sirga sirg takiya ghwaɗ waha sirga sirga takiya ma ɓagana ɓag kʒhikna ghraɗa ma blaganara ɓag ʒhilara marawa sirga sirga toh, in wa tagbar kin kʒarhas amma takiya ndukwahbiya ma kwan.